بما انه اني يعني شلون اكللكم اني خواتي واخواني ثمانية يعني فجربت انه مو انه اكون الطفل الوحيد ما احب الطفل الوحيد لا انه يكون عندي اخوان هواي خوات هوايه لان من نلتم على كبر ما تحس بالوحدة ومكتفين بالمجتمع الي احنا بيناتنا يعني ومو مثل واحد وحده واحد وحده يضوج من هو وصغير يضوج من يكبر يعني يريد احد يأمن بيه يريد احد يسند نفسه عليه